چھتّ تے پنکھا لگانا اک محکم پورا کم ہے۔ اینوں صحیح طریقے نال کیتا جانا چاہیدا ہے۔ تان جو سَمان رکھیا تے کم وچ بھیجوں کھنّی بن سکّے، اینا چھتّ تے پنکھے لئی پہلا قدم دِتے گئے نیں۔ سَمان اندر تواری پنکھا دا سیٹ: بریکٹ، پلیٹ، موٹر یونٹ، ماؤنٹنگ بریکٹ، سکرو اتے تُل کِیت اکٹھے کرو۔ وِجلی دی سپلائی اونوں مینز وچ بند کرو۔ ماؤنٹنگ بریکٹ لبّھو، نال چھت دے کِندر تے پنکھے دی جگہ، پرانے باکس نوں اُتّے کھول کے وائرنگ دی جاچ کرو۔ ماؤنٹنگ بریکٹ نوں صحیح طریقے نال چھت تے سکرو نال لَگا۔ <hesitation> ماؤنٹنگ بریکٹ نوں اساتھ دے کِندے پنکھے توں پنکھے دی موٹر یونٹ لَگا۔ آپ اپنی موٹر نوں ماؤنٹ کرنا، جو سکرو اتے بولٹاں جَبتی نال کَسو۔ تان جو پنکھا ہِل نہ ہووے، وائرنگ کنیکشن آپ اپنی تار نوں سوئچ والی تار نوں لال توں لال، کالے توں کالے اٹیچ کرو۔